एम्बुलेन्स आपतकालीन अवस्थामे घैहा, आसापती बैयर, बेमार आदमीनके अस्पताल सुरक्षित और जल्दी पुगान मद्दत करत हए । जे गाडी विशेष रूपमे स्वास्थ्य सेवासे सम्बन्धित सरसामान जैसि: प्राथमिक उपचार सामग्री, मेडिकल उपकरण और योग्य स्वास्थ्यकर्मीसे सुसज्जित होतहएँ । एम्बुलेन्सको मुख्य उद्देश्य आसापती बैयर, घैहा आदमिनके तुरन्त उपचार करान और बिनके ढिगइँकी अस्पतालमे डाक्टरसे उपचार करबान ताहिँ जल्दी और सुरक्षित ढंगसे पुगान हए । तबही एम्बुलेन्स आपतकालीन चिकित्सा सेवा दैके बैयर, घैहा आदमिक जीवन और मरणकी अवस्थामे महत्वपूर्ण भूमिका खेलत हए ।